<hesitation> njali ma bjígo billi ma bee untita húr foloŋ, a beebi biñaŋ ma ngiti base mo <hesitation> nga a bgabilo ayaantini, jandu uyeŋma mo.